Ngam yang ngori oyo trahir gena bira se nyao, kalo ena ma cara gahi bira se nyao gena, pertama kalo gahi bira. ngone oro bira rasi sgure toma bokor, oro ake, rasi roca bira so kroho, kalo ene kroho rai, ngone haden bira sodo domaha ene yuka. kalu nyao, enggena ngone so kroho nyao rasi, tola ene kene-kene, toa joji se gasi, rasi ngone so sahu groho igo, so sahu groho igo rai ngone sinanga nyao. sinanga nyao gena harus ngone jaga-jaga yali, kalu jaga-jaga ua ene akan hou dan ngone oyo aku ua